ذات ذات ليلة سمع موسيقار لحناً غامضاً يأتي من الغابة المج- الغابة الموسيقار ما قدر يقاوم، أخذ آلته وراح يتبع الصوت ولما وصل لقى مجموعة من المخلوقات الغامضة تعزف لحن سحري، وعرف إنه لازم يتعلم منهم لين يوصل للحن المثالي.